Lasi zen̈y rô fa zen̈y fo ai <laughs> tsisy karazan̈a eky amin̈ay aty. Azalahy, karakôry ma karazan̈a zen̈y? Afa zen̈y fo ai, avô fampiasana lasi zen̈y kôa fa hanapaka kakazo maherihery àby io mampiasa izy io, kôa fa hanamboatra fanaka ndraiky misy raha zen̈y tian̈ao atao zen̈y mampiasa lasi zen̈y hanapahan̈a kakazo.